Awin de bola maru aim sidi nggahi mu laor aka amba laor aka amba re nggahimu weli ra tambeca ni weli tambeca re weli bawa weli saha weli sia weli fici dula dari amba mbalira aka ngge'e kai aka uma de kabuara ngaha ni kabuar ngaha tosi bawa dompo bawa kiru sia saha kani cobe nggori ede kamori komfo nggori kamori kangfo re weha ra tabe weha tabe ncango dolu ncango dolu de tampu'u kain de nggahi mu kana'e afi kana'e konfo nggori kana'e komfo tau tabe nggori tau tabe taura mina ni'u tau mina ni'u nggahimu ngenar pana mina ni'u ni ngena pana mina ni'u nggori ede tutu bi'a dolu tau dei gala nggori tau dei gala nggori ede gonta gonta nggori gonta tau walir bawa ra tosi ka toto'i kande ni tau bawa nggori tau bawa re gonta gonta gonta wali gonta sampesa lelo na sampesa campo sara'a kaina ni waursa campo sara'a kai re nggahimu boho ra dei tabe boho dei tabe ncango Wau ncango ncango ncango <hesitation> ndenden re nggahi mu <hesitation> sampe <hesitation> tolu meni rau ni tolu meni nggori tolu meni ede <hesitation> wari wali ra wari tio kai mami na ni waursa mami sabae re nggahi mu wari li sabae li nggori wari re nggahimu waujar mami ni nggori mamin de taura dei pingga nggori tau <hesitation> pingga sadia oha sadia oha hengga roa cedo oha cedo upa kali cedo ra oha re nggori cedo upa kali re nggahi mu <hesitation> tio ra dolu kande dolu re nggahimu dolu tau ra ese wawo oha labo pingga nggori ede tambeca kande watipara mami na tambeca re nggahi mu tambeca ro'o prongge tau ja kai sia sato'i tau kai ficis sto'i de waujar mami rau ro'o <hesitation> hanu tambeca ro'o prongge reni wau mami tambeca ro'o prongge weha mo weha ato nggori ede cedo tau dei hanis skitara upa kali rau ni upa kali cedo ra tau ra nggori ede nggahi mu tampu'ur ngaha ngaha ra pao pao sapao ka nggahi mu Wi'ij liki stoto'i dolu nggori ede ce <hesitation> ciru wali ku tambeca lainar kajaba rambe kajaba jara uta mbeca ro'o parongge labo dolu labo oha luar biasa ni <hesitation> caru kajaba uta tambeca ngaha ede nggori ede <hesitation> balai sanai wali ra ngaha kan sidin re ra ngaha akan sidi re bola maru re nggahi mu ra ngaha uta janga ngaha uta janga ra lao weli aka amba aka amba giwangan lao weli re lao tio ra ni co'i uta janga sabua re nggahi mu <hesitation> tolum pur lima sakilo ede tolu mpuru lima sakilo re ngaha sambia ai lo ede reni <hesitation> labo weli ja tambeca tambeca saronco tambeca saronco re nggahi mu ko sia saha fici ede tambeca saronco re labo ede doho ni labo sgal macam nare terusa selanjutnya Hanu ra <hesitation> ngaha lao ncangor ni toho tambeca kamori komfo nggori kamori komfo tosi tosi tambeca satoto'i tambeca ko rau kande tosi tosi tosi tau jara hanu rau ni tajar mangge loakir caru ngonco jan kir caru kajaba bunes sa nggahi dou ka rasa re caru boana <noise> nggori ede pingga di sadia pingga ede re taura uta janga dei pingga tau uta janga dei pingga nggori tau dei pinggam bore kaira masako sgala macam nggori ede pokonya sara'a lo bore kampoi lalo loakir caru kiru sia saha bore kiru kiru dungga bore paida tada ja wou hanu na paida tada ja ngoru na <hesitation> nggori ede re ngaha ra nggori ngaha ede ngara na ngara uta mbeca re kande ngara re ngaha kande re uta tambeca saronco labo uta janga ncango ncango ncango kamaci tantue